أفضل يكون عندي مكتبة فيها كل الكتب، وما يكون عندي معرض، إيش بسوي بالمعرض؟ إيش بسوي باللوحات؟ إنما الكتب فيها كل العلوم، وفيها كل شي صار، وتاريخ البشرية، وهذا الشيء يعلمنا شو نسوي في المستقبل، أما المعرض واللوح <hesitation> إيش أسوي فيها، ما لها فايدة.